بحب ألعب بلاستيشن مع أصحابي <hesitation> فيفا بالتحديد وده عشان <hesitation> بي- بحس إن هو اللعبة واقعية أكتر وبشوف اللعيبة كأنها حقيقية.